Bekke siagakiq biasanna melli anre lalenna siulengnge tassiaga biasanna tapessuq duiq ko mellikiq anre ero iyaq lalenna siulengnge deq wisseng tentutangngi tassiaga- bekke siagakaq melli anre nasabaq lalenna siessowe engka biasa bekke siddi bekke dua ato bekke tellu mellikaq anre ko duiq lopessuq e ko mellikaq anre tergantung aga anre weloq welli e kadang seppulo lima sebbu kadatto telluppulo lima sebbu yang pastinna mappammula harga seppulo sebbu lettuq telluppulo lima sebbu